Fiketreha akoho mahazatsy anakahy, vonoa i de bakeo alay gny volony am'rano mafana de tetiteteha alay gny taovany ao fa tsy de tiako zany le manao saosy fa atao lasopy igny itiavako azy satsia hitako velom-bolo zany aho laha mihina azy am'misy rony iny satsia igny amin'igny mahazo hery aho satsia ilana koa lay ronin'ny akoho amin'igny satsia igny magnome hery manokany koa.